Amomora amae se pelicula re yave aeka ipiau bae aesa bae aiko bae jare semo gusta amae jokuae chino reta ipelicula re jokua oñuraroraro bae re, yande bobukauka amogue reta jaeramo jae re amae